Into mæ preferio into senso che inte sto dominio chì da ristoraçion e di bar no l'é che mi ghe vedde sto gran progresso: sempre ciù sofisticaçion, sempre meno spontanietæ, ma anâ à mangiâ feua no l'é solo pe quello che ti mangi, ma pe l'ambiente.